Por ejemplo este ihó <noise> lima kena ihó naranja kena ihó huaje na kena ihó planta huaje ihó aguacatalna tichí ihó atió té vili kaxhikina kandia dió vili kaxhini ihó xhini uj. <hesitation>